gott kvöld og velkomin í Kastljós í þætti kvöldsins ætlum við að taka stöðuna á Ara Ólafssyni og félögum íslenska félögum íslenska liðsins sem keppir í Evrópumeistaramótinu í í Portúgal í næstu viku en við byrjum á nýrri skýrslu vísindanefndar um loftslagsbreytingar sem kynnt var í dag í skýrslunni eru teknar saman þegar orðnar og væntanlegar afleiðingar loftslagsbreytinga á lífríki lands og sjávar

og dökk mynd dregin upp af því sem gerast mun verði ekki gripið hraðar til aðgerða en hingað til

hér hjá mér Halldór velkominn

þetta er þriðja skýrslan sem er gerð um þetta efni síðast tvö þúsund og átta breytingarnar á þessum tíma ef þú lýsir þeim kannski aðeins voru þær meiri eða minni en þið bjuggust við hefur þetta gengið hraðar að sumu leyti sko má segja að þetta sé kannski í þá átt sem við bjuggumst við það er töluðum um það í síðustu skýrslu að með áframhaldandi hlýnun myndi landið grænka meira það hefur gengið eftir við töluðum um að jöklar myndu hopa það er líka að ganga eftir við meira að segja töluðum um flökkustofna sem kæmu inn í landhelgi og það væri ekki útséð um það hvernig menn ætluðu að semja um skiptingu á slíkum afla það hefur svo sannarlega gengið eftir líka þannig að það er mjög margt sem hefur gengið eftir sumt fyrr

fyrr en við bjuggumst við í sjálfu sér og það sem er nýtt í þessu eru síðan að við erum að ræða í meiri smáatriðum hvernig

mun líklega dreifast um landið það er ólíkt eftir því hvar maður er á landinu og við erum að ræða ýmis önnur mál í meiri smáatriðum náttúruvá og ýmis ekki skoðuð mjög vel í síðustu skýrslu

svona hvernig spáin er með tilliti til hitastigsins og útreikningar ykkar segja um það kannski verstu stöðuna og svo

fylgja þessum

þetta með hækkun sjávar og svo þetta landris sem kemur þar á móti ef þú gætir kannski útskýrt það aðeins fyrir mér af því að þetta er einhvern veginn þannig eins og landið sé að sporðreisast einhvern veginn í þeim skilningi já landið er að rísa mjög hratt náttúrulega verið að minnka núna í öld og það það hefur haft veruleg áhrif það er miklu minni massi sem hvílir á landinu og þá rís skorpan

er að gerast sérstaklega er þetta áberandi á Suðausturlandi og til dæmis á Höfn í Hornafirði rís land um sentímetra á ári og reyndar inn til miðbiks landsins líka en þessa gætir bara af einhverjum jarðfræðilegum ástæðum landsig á Reykjanesskaga og víða

og svona norðantil á annesjum en þá í hlutfalli svona við sko hvort verður þetta meira vandamál fyrir okkur svona sem heild það fer eftir hækkandi sjávarstaða eða

eins og fyrir Hornafjörð þá hlýtur þetta að vera einn sentímetri er mikið á hverju ári þegar þú ert með innsiglingu eins og er þar já sko Hornafjörður og landsins er dæmi um stað þar sem við þeirra strönd verður ekki vandamál á

þessari öld það getur hins vegar verið vandamál að landi rísi að sjávarstaða falli þar annars staðar á landinu sérstaklega vestanlands þar mun sjór rísa meira af því að þar er landsig og það kemur á náttúrulega er sjávarstaða í kortunum það má benda á að þessar sjávarstöðubreytingar hér verða undir hnattrænni hækkun líklegast hvað erum við þá að tala um í metrum við erum sko það sem við metum er bara sem hlutfall af hnattrænni hækkun þannig að ef hnattræn hækkun verður metri þá gætum við verið að tala um

fjörutíu sentímetra mjög víða um landið annars staðar en á Suðausturlandi reyndar þar sem

land er að síga þar gæti það orðið upp í sextíu sentímetra það má hins vegar ekki gleyma því að enn sem komið er eru mjög miklar á þessum tölum það veldur sérstaklega áhyggjum að við vitum ekki alveg hvað er að gerast á Suðurskautslandinu það eru líkur til þess að þar sé óendurkræft hop jökla hafið ísþekjan muni þar einfaldlega dragast nokkuð mikið saman sem gæti á nokkur hundruð árum reyndar hækkað sjávarstöðu um einhverja það er í sjálfu sér langt utan við það sem við erum að reyna að velta vöngum yfir við erum aðallega að hugsa um hvað hækkar hún á næstu hundrað árum og eða rétt fram yfir það hjá okkur og í raun alls staðar í heiminum er sú að sjávarstaða mun hækka þó það sé kannski auðvitað ekkert endilega og alls ekkert eitthvað jákvætt við þessar breytingar sem er verið að lýsa þarna svona ja það að landið fari að grænka og gróður að aukast þá er það auðvitað kannski eitthvað sem við getum nú sætt okkur við en þessi súrnun sjávar sem að virðist vera ja kannski ekki séríslenskt vandamál en það er hún er að mælast mjög mikil hér og afleiðingarnar af því einhvern veginn eru aldrei góðar já það er rétt

getum séð fyrir okkur einmitt ýmis jákvæð

atriði við það að hlýni sérstaklega á Íslandi en það er erfiðara að sjá jákvæð atriði sérstaklega svona í heildina séð það er líka rétt að í svalsjónum norðan við landið er súrnun hvað hröðust sjór súrnar þar mun örar en í heimshöfunum að jafnaði og

fellur líka mjög ört sem er annað vandamál eða tengt vandamál sem sagt súrnunin veldur þessu og

þar er fyrir lágt þannig að

komið fyrr fram en víða annars staðar og þá erum við að tala um bara eins og skeldýr og svif og í fæðukeðjunni sem geta þá farið að einmitt

lágt hefur neikvæð áhrif á lífríki kalkmyndandi lífríki sem er einmitt kórallar skeldýr svifdýr sko það er eitt

sem að vekur svolítið athygli miðað við svona umræðuna hér og svona það hvernig við höfum oft nálgast þessi mál þá virðist vera eins og það virðist engin aðgerðaráætlun vera almennilega klár menn virðast ekki hafa gert neina sérstaka áætlun um um svona að kanna áhrifin á til dæmis bara atvinnulíf og einstakar atvinnugreinar og það virðist ekki vera neitt rosalega

mikið af rannsóknum í gangi til dæmis á þessu eins og súrnun sjávar sko við bendum á það að það vantar mjög mikið upp á allt þetta eftirlit eða þessa vöktun sem

við vitum nokkurn veginn hvað er að gerast þekkingin er dálítið brotakennd

að það vantar rannsóknir sérstaklega á áhrifum ýmsum félagslegum áhrifum á samfélag og hérna og slíkt og það þarf að gera það ólíkt nágrannaþjóðum okkar þá höfum við ekki neitt unnið einhverja aðlögunaráætlun höfum sett sem betur fer þó nokkuð mikla orku í að átta okkur á því hvernig er hægt að draga úr losun og það er gott en þetta er svo hin hliðin það þarf líka að bregðast við þeim afleiðingum sem eru því miður óumflýjanlegar en miðað við það hversu

alvarlegar afleiðingar þessi súrnun sjávar getur haft er þá ekki

svolítið sérstakt að við séum ekki að leggja meira í rannsóknir á því jú og náttúrulega sko en það má segja við erum í sjálfu sér að reyna að vinna

bug á því með því að vinna að því að draga úr losun því að eina leiðin til að draga úr súrnun sjávar er að draga mjög skarpt úr losun það má benda á sko allar þessar tölur um fjórar gráður og

það eru algerlega verstu tilvik ef við náum að halda okkur innan Parísarsamkomulagsins þá mun ekki hlýna um fjórar gráður þá mun hlýna um tvær gráður

í heiminum og á Íslandi verður það

verða alltaf meiri sveiflur

eitthvað á víxl en en það það er í raun og veru sú mynd sem við

helst vilja en það vantar upp á þessar hafrannsóknir klárlega það vantar klárlega upp á þær og meira í þeim dúr já Halldór takk fyrir komuna í Kastljós en Ari Ólafsson söngvari segist líklegast fara að gráta hvort sem hann komist áfram

eða ekki á fyrra Eurovision næsta þriðjudag undirbúningur keppninnar er að ná hámarki ætlum að bregða okkur til Lissabon þar sem frú Björg Magnúsdóttir og Jakob

eru fimm dagar í að Ísland stígi á stóra sviðið hérna í

höllinni í Lissabon dagarnir eru þétt bókaðir og spennustigið fer sífellt vaxandi en það er óhætt að segja

íslenski hópurinn sé bæði bjartsýnn og mjög samheldinn þetta er náttúrulega risastórt

mig eiginlega ekki á því hversu stórt þetta var þetta er stærsta sjónvarpsefni í Evrópu og bara núna eftir að hafa farið í öll þessi partý hjá öllum þessum löndum þá er ég allt í einu búinn að mynda svaka góðar tengingar sem

hjálpað mér alveg ofboðslega mikið í framtíðinni bara upp á tónlistina séð það eru tíu þúsund áhorfendur sem munu verða hér í

í Lissabon nú hér eru staddir um það bil fimmtán hundruð blaðamenn þetta er einn

í heimi

ef við tölum um svona skemmtidagskrá tæplega tvö hundruð milljónir áhorfenda já þetta er sýnt á

úti um alla Evrópu bara rétt eins og á

eins og það heitir þannig að þetta er þó svo að það sé svona þjóðaríþrótt bæði á Íslandi og annars staðar að tala keppnina svolítið niður þá er hún náttúrulega enn þá feykilega vinsæl úti um alla Evrópu og

leggja mjög mikið í þetta

náttúrulega svona klassískt eitthvað fyrir alla fjölskylduna og þó svo að Íslendingar séu sennilega

mestu Eurovision aðdáendurnir í Evrópu þá fylgja Svíar mjög fast á hæla okkar og fjölmargar aðrar þjóðir þannig að þetta er rosalega gott tækifæri fyrir listamennina sem

eru að keppa hér þetta er bara eitt stærsta sviðið sem þú getur komist á sem ég búinn að læra í þessu ferli er þessi pressa að geta verið í þessari pressu sem er Eurovision og að ekki guggna og bara að tekur rosa á andlega að vera í þessari keppni ég er ógeðslega stoltur af mér að ég sé ekki að breytast sem manneskja ég

þróast í betri og stærri listamann ég held að það sé mikilvægast sem ég er búinn

ég hef verið í sko höllum sem eru bara svipuð stærð og Laugardalshöllin það má ekki gleyma því og það er hægt að gera sjónvarpsþátt hvar sem er ég meina það væri hægt að hafa Eurovision sko bara

í einhverju mjög stóru stúdíói en venjulega er valið að hafa þetta í einhverjum svona

til þess að það komist tíu þúsund áhorfendur fyrir og við gætum auðvitað alveg gert það á nokkrum stöðum bæði í kórnum í Kópavogi og Hörpunni eða Laugardalshöllinni þú veist allir þessir staðir væru alveg

hvort að við komumst ekki áfram þá mun ég líklegast kannski gráta eða ef við komumst áfram þá mun ég algjörlega gráta pottþétt og það raun bara

pottþétt út af þessum þremur mínútum sem ég mun eiga uppi á þessu sviði þetta mitt

komið mínum boðskap og mínu til fólksins og mitt

til þess að fá ástina sem ég er að gefa frá mér til baka og já ég held að ég sé alltaf fyrir mér ég vera að komast áfram ég er alltaf að sjá það fyrir mér þegar ég þegar Ísland er sagt í geri það rosa oft með mjög mikið mikið af hlutum sem mig langar að gerist ég virði þá fyrir mér og ég hugsa þá og reyni þá einhvern veginn að koma því inn í veruleikann

þá svona fyrir mér áður en þeir gerast og þá vanalega gerast þeir í ár í ár eru þrettán lög á öðrum tungumálum en ensku og það eru að sjálfsögðu áhrif frá portúgalska frá því í fyrra nú í ár eru líka mörg lög með skilaboð Ítalía syngur

um hérna að berjast gegn hryðjuverkum Ísrael syngur um

Litháen syngur um málefni aldraðra Malta syngur um eineltismál þetta er næstum eins og velferðarráðuneytisins Frakkland náttúrulega með

þannig að þetta er mjög áhugaverð keppni og gæði þessarar keppni eru mjög góð ég er alveg með tuttugu lög á mínum topp tíu lista ég er ekki að ljúga vel af sér vikið en síðan er náttúrulega bara heilmikið góðæri í alls konar búningum og svona fylgihlutum kannski vegna þess að núna eru engir skjáir fyrir aftan atriðin þannig að menn þurftu að vera frumlegri að búa eitthvað til já það er mikið um props mikið um leikmuni palla sem hækka og lækka

mjög misvel heppnað þannig að það er alls konar góðæri

að fylgjast með þessu það er sko hérna Moldóva er með sko þriggja mínútna farsa svona koma út um hurðir og loka og ha hvar er

þremur mínútum alveg jafn gott og farsi sem tekur þrjá tíma sko algjörlega þetta er svona eins og risastór IKEA hilla með hurðum

okkar atriði er í rauninni mjög einfalt að allri gerð miðað við það sem við erum að sjá á sviðinu